الا كنت غنختار حيوان بري ليوم واحد اكيد غنختار الاسد لانه هو الملك ديال الغابة و الملك ديال الحيوانات و مايقدر حتى شي واحد اتعدا عليه و هكا غنحس براسي اكتر فأمان